אין א וועג האלט איך טאקע אז סוי מילך און עלמאנד מילך זאלן נישט ווערן גערופן מילך ווייל ס'איז אמת, ס'קומט נישט פון א חיה, און איך האלט ס'זאל נישט ווערן גערופן מילך.